Iã laã nionê jonã juanhà jnanà guiohà láhã lùã aunå guióå nénâ jmonå tsouã taâ iâ laà taâ aunå ninå tsøã aunå aunå çoå aunå çoå jonã jáhå taã çahà jmaùnã minhà chíhà jmaùnã jánhå taã lùã janå minhà nonê guiaâ ziaã bahâ aunå tùhå nénâ laã aunå aunå minhà chíhà chíâ tsaíã ziaã aunå jonã nénå taã tsaíã jaå søâ çounã reã tsaíã bahâ aunå jonã iã jonã aunå jonã nénå jmaønâ laã tohå junã juáhã tsouã mønâ tøhê juøê jmaønâ mønã laøê lahâ mønâ tøhê juøê jmaønâ mønã laøê jonã tohå junã iã jonã manã nínâ tsøã zøhå febrero óå zøhå marzo manã zeínhã tsøã junã aunå jonã jonã mønâ tøhê juøê jmaønâ mønã laøê iã jonã manã tohå junã iã jonã manã jaønê nénå junã jonã çaùâ tsøã zeínhã tsøã çóhã tíã çaùhå jmaønâ tsøã nionã lùã jaøè jmonå tsøã iâ naunà nionê jmonå tsøã iâ naunà iã jonã aunå nénå manã ziaã bahâ jonã manã ziaã bahâ jonã zøhå junio jmm zøhå junio manã manã jouã nionê jonã çuúnâ tsøã jonã çuúnâ tsøã aunå jonã iã jonã aunå nenã bahâ manåã mønâ lùã guiohà tsouã guióå nénâ guiaâ jánhã tiaã tiaã iã çúhå tsouã lahâ ñanã jonhå baâ çuhå tsouã <noise> aunå bahâ nénå iã jonã bahâ tiáhã jonhå nionê guaâ einã jonhå zóâ tsouã lahâ jiúnã tsøã aunå jonã. Ðanã bahã tsøã jéã çónhã çónhã tíã líã tsønà lahâ çónhã tíã líã tsønà oã laã daã minhà oã laã liónã minhà õå niónã tsøã jiáâ mønã jouã çúhå tsøã iã jonã jiúnã aunå nénå tiáhå tsøã çuhå jmm láhå tùhå nénâ laã bahâ manã ziaã aunå tùhå nénâ laãmanø ziaã aunã liónã neinâ <noise> aunå çahà jmaùnã aunå minhà chíhà nionê manã ziaã søâ laã jmonå jonã bahâ taâ aunå jonã tùhå nénâ laã jonã laã nenã bahâ jninås tsøã aunå mønâ lùã guióå nénâ jninå guiâ taâ bahâ tsøã jonã. <noise>